Iyoo, uyaa njali ma binyalti gdeem a fjaa, ndu uyaa mo han wil, unan yaa bowdibo, gsiibi, yaabi, gtahla, gjiif, faaj, ngooda, gtahla, gjintahla gjimin.